اول ي اطلع الجك من السيارة واخلينو بمكان تنرفع بيها السيارة بدون ما تضرر وابدي ارفعا ارفعا ارفعا لحد ما تنرفع بشكل مليح حتى اطيق اشيل التاير وافك البريغي واخلي التاير الجديد وارجع اسد البريغي وانزل الجك وانو عادي طبيعي.